Sèè maŋ ready wèè maŋ jɔ̀ȧ ko saaŋ moo mùŋ kuwa jìiŋ nɛ̀ tiŋ zȧ ke saaȧŋ yaȧ kpɔ̀ɔ̀, mùŋ donȧŋ yɛ̀mɛ̀ maŋ jìiìŋ maŋ fèemȧŋ, kɛ̀ mȧŋ kùwȧ e jìiìŋ nɛ̀ koɓɛ̀ ke gɛ̀ɛ̀ŋ yii kɛ̀ mȧŋ kùwìà e kpɔ̀ɔ̀ lɛ wɔŋ kùȧŋ gbɔnɔŋ mɔɔ̀ŋ, e jìiìŋ nɛ doiŋ nȧŋ kùwìè kùȧŋ jìka mɔɔ̀ŋ, maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ kpɔ̀ɔ̀ lɛ kùȧŋ gbɔnɔŋ mɔɔ̀ŋ, kɛ̀ mȧaŋ hòȧ jìiìŋ nɛ, mùŋ donȧiŋ kìlè kùȧŋ jìka mɔɔ̀ŋ, kɛ̀ tiŋ naŋ tɔɔ̀ kɛ̀ mùŋ manaŋ kpɔ̀ɔ̀ lɛ yilè, kɛ̀ è yilè, kɛ̀ mȧiŋ noo gè, kɛ̀ mȧŋ dùlò wɔŋ doòɔ kɛ̀ wɔŋ doò mɔɔ̀ŋ wɔ̀ŋ yilè mȧŋ jɔ̀ȧ ko saaŋ muìŋ, yɛ̀ì mùŋ kùwò niìŋ.